Amtahu hamba tlinde dedi fadimau faa kɨna am kutii jɔyu kasha a bai baya ndabu kaga faga kɨna. Am sabɔda na vurkau saga kɨna am sabɔda ndi burahu ufa ndima cana nɔnɔ faga kɨna am sabɔda njika yaka dadɨ bɔfa dabɨ ndikaya dɔ makya kina fa duniya kuma du fatan sudi sɨn katsikatsina dɔ makgaki nahu a duniya fatan ma amu tɔ kusaci ina fii ina nikinka tɔ ndi yank utu wuti damacin dawuya ji fa naya sɨn duk hamba ndi damɔu ka rigata ndi mara mɨr kato hanka liwasu data naya am sabɔda gyama tsigu sɔnan kuma duk sɨn ma hama nikin fatɔ tutamma amu a tɔfa nikɨn nusu gabu tɔ hamba zai sika tivan tlinda a nikin na dukunama kɔwana sɨmaki fiiyanaya ba gwalhu kɔ mun gwalhutusɨ fiiya marasu tɔ am du wi nikin nusɨ fiiya masasɨ ta am fiiya mara wi hi libur dzihu amma tatu kɔkari sabɔda ndi dɨma am fiiya witi ndiboko dzi nɨ amman tutu kɔkari di maka am fiiya naya tigwardzi hi ma amma tɔ dɔna vukiyusi tigwardzakani di tsiga tlin tida am hanaya cɔnakɨn mu sabɔda mutuci na am. Cɔnakɨ faya marawi ta vushi ta zamani tima lya makasu wanka a kwaniya. Amu kwafa aba ta dibi danayi am kani tlin dai wutai ina ji duwi mafyaki ba fa makɔu tɔ makyaki hahu ndiyam dikɔ <hesitation> haka dɔna fa makyaki fima amu samara wi abuta tirahu a waji tsaya bɨya kɔfa unwahu cɔnaki fadu fama amu waji diyahu sɨfwa ha buwa cɔnakɨ fana amu wasi bayafa bɨ bahusa ndu fama ama waji kwanu hamba fiyawa kaga sabɔda mutuncina am ga gwafe fiyai gabaza dadimahu hamba fiyau sinnan ndi vaza ndi khɨla ga wan di khɨlafa ⱱii, v-ⱱikon ndi khṫlaha tlin tahu duk hamba ndi kamɔtɔu a am divkwa dibi demau tumma ji waji damafa kaga a dare ina dadina am jikani kɔkuma tijaa a kasha adabu kaga kuma cɔnakɨ tinu fa bakwai yikwa ki kɔmun fa fiyaka agigahu fa busahu a dimaɔ kaza ndi dimahu hama rawanka a dadiyu fatan maji kwa haka fiya camaza ka tana sɨ funtɔ ndi arafa ta ngṫgat habuwuhu fahṫ takanɔu fatansa haba haku fatansa kuka fatla kufa nayau fabuha fabi kiyau fatinmakau fabafa bii kakana fa kisayi.

Wiyama kuma sabɔda matsifa naza kuma faya laka laka bahiya lɨm haza ma fiya duwa duwa zahiya lɨm haza tɔda na tivan tɨja cassɨ domacɨn wiya am njima linaya lavai rajifu a kɨmai takɔ gabu, kuma dadi na am kuma fi tana de wi ṫn fa zaku de wi nikin bada ndu kangi badu tɨma daidaiyu wiya am nja bawaifu bawaya dahɨ wiya kuma kwapa dɨ vafu nda tii, wankɨn kawai wan kilin kanlai wan ta ɨndɨ vafu nda fii ndima dɨnga fal nda wihami amma wiya kam, dɨ nayafu dewi nikin tuwahɨ dɨ zuwafu was dɨma dɨma zai, demacɨn sɨna ka muhɨm man ciya a tsɨgɨ ta ɨn aure amma wiya fa cɔnakɨn kai dai hɨnsa makau, kullum nda dɔnafu nda kai ma abɔ hai hamba yedde dɨmaza jika a ghɨnsɨ! Amma fika fa dima hakini, fa kiya yadde a dɨma za jika a, ghɨnsɨ amma fika fa dɨma hakuri fa kiya yadde dɨmaza a ghɨnsɨ fa zuwaza wankani hamba zai jikɨni mɨn bɨlafe dadɨ na aure tɔ tija cassi. Haka cɔnakɨn faka dɨnga fadu fiya dɨma aure kaji wan nina kakɨn kawi piyati zusa canfu fada kwakwe nada fadabi za ghamufa sabɔda dikaya dadɨ, faya bife ɨn fiya bafe kɨna amtɔ fiya kɨna amka sabɔda ma, sabɔda fiya na mat a kwan eiyam mɔra puyaati na canfu famara tsɨgɨ ma mbam ha mɔratsɨgɨ ma lapiye watɨ, dɔlili jika nimɨn bilafu ndibɨ a dalu ma kyaki ba aure na <hesitation> muhɨnmnwa cina aure kani hamba zai jika mɨn bilafu ndaba dahɨ ama hatansahu mɨn balafu casi kama mita vɨnahai har cɔnakṫn mɨnma kwa hamba mɨndabi bɨlafa ghama aure yu sabɔda <hesitation> makyaki ma ama dɔmaci hamba tlɨnde jika tlinde cassɨ kwapa dai mɨn rase gaba da mɨn bɨlafu ndabɨ wane mine bɨlafu wanakani tɔ nji wanka ni dɔmacin hamba zai jikani ha naya data dɔna am.